Buéno̱ tsú xu̱kú jnaꞌ rá mí, xúmá rí ñu̱ꞌju̱n rá, nuni̱ xáŋúu̱ꞌ tsú ñu̱ꞌju̱n, xúꞌkhui̱ má bi̱yú mangaa, xúꞌkhui̱ má palómá, xúꞌkhui̱ má tsúꞌkhui̱ mangaa wéno̱ di̱gu rá mí, nuni̱ xáŋúu̱ꞌ. Nda̱a̱ꞌ má ñúúꞌ numuu nuni̱ xáŋúu̱ꞌ xi, numuu rí ikhí ikhí <hesitation> muni̱ xndú, muri̱thii̱n i̱ji̱n.